Omulingo gwo kogezaamu, kunabiiramu engaro zange, niikwo nti mbanza ntunga amaaizi amayonjo ne'saabuuni kusigikiira engaro nka'zikuba ziragwiire. Haroho kuba oyina amakamba, obundi oyine echuchu yonka, baitu nkaho oyina amakamba, ntunga amaizi, ntunga akadomora obundi ngateeka omukintu kyoona rundi nke baafu, ottekamu amaiizi gaawe, ntekamu, nkwata echikuuta, nechitekamu echikuuta. Ntekaamu esaabuni, ne'fuukaa kurungi, engaro nenziteka hamaizi, nezigyuba kurungi, then ekikuuta kiri nengumya'nedabyaamu na'amaani gawamu baitu nkago bwikubba gatali makamba eri chujju, nembe otayiina, no'sobora butakosesa munno echikuuta, okwatta amaiizi, na'sabbuni, ninaba nengaro zange zoona ebiiri, tinkukosesa mukono gummu. Hati, ekyo bwichikuba choire, yongeraho amaizi gange amarungi, ngarabyamu omungaro kurora erifuuru eya'saabuuni bwerikuba liliimu. Echo bwe'chikuba chihoire, nentunga echigoye, orbundi, akagoye koona, akarikweera akomere nkarabya omungaro nezooma kiwile.